Twui o tongnai baksa mal mata rok bo rwchabwui mano. Humpback whale ba fikung kwchuk timi belai kuthuk khorang khlai mano. Bohrok dos ni simi treesh minute joratwui khorang khlawui tongwui mano. Bongni rwchabmani khorang belai hachal o sogwui o. O khorang no bohrok gurungwui kaabwui tei swchwui tamlaiwui kari o. Juda juda khorang bai bohrok logi no ringo bodol bai kok salai o. Humpbak whale baade blue whale tei fin whale rok bo rwchabwui mano. Phiaba humpback whale ni rwchabmung khe belai kuthuk tei kotor khorang.